No karaza taranja ampianary andakilasy aloha izy maro. Misy gny science naturelle, misy gny science de l'art, misy gny histoire, misy gny littérature, misy gny mathématiques, misy gny gestion, misy gny relations internationales, misy gny informatiques, misy gny langues, misy gny ino koa, environnement, maromaro.